إنك تقرأ <hesitation> لكتّاب مميزين لرايترز معروفين ل <hesitation> نوفليز <hesitation> أسلوبهم تمام عدل هذي الشغلات بتشتغل عليها <hesitation> بتشتغل على الجانب الكتابة عندك <hesitation> بالاضافة الى الدراسة وايد مهم إنك تدرس الأشياء اللي-اللي تبي تصير لها، موب بأي شيء يخطر ببالك تساويه.